يا صاحبي عشان تكون جريء وما تخافوش من أي حاجة، حكلك على الموضوع لازم كان تبدي تعود مع نفسك مرة وإثننين.، أول حاجة جامز مع نفسك شوي وحضر الموضوع وقف قدام المرء تلكلم مع نفسك شوية وكيف تردي على الأسئلة اللي بتسأل عن نفسك، خد راحتك في الكلام لما تتعود هتلاقي الدنيا تتزبطي معك، لكن لو كل شوية تخاف تتكلم وتبدأ تتردد مرة وتقول لا ولا ما راح تتعلف ولا بتدفع وتعود.